Ma saa kõnnõ. Riigi keskpanka röövitäs. Nooh, eks ma sis lää kot- kohalõ. Kuna ma suuda mõttõga asjo liigutaq, suuda ma ka hinnäst liigutaq, nii et ma olõ paari minotiga kohal, panga man. Sääl tõtõstõ ommaq pangarüüvliq seeh, ähvärdäseq püssägaq. Ma lihtsält tõmba näil püssäq käest ärq, viska nä esiq aut- politseiautohe ja lää kodo tagasi.